द सि फुत् ब्अ ब्रद् देयव् थग्र जग्र अ म्अ फुर द्जेरे न कन्ख्रै बै देय् बै देय् पिबिदेने म्अ अद्न्ग, जग्र जुनत् फुर् द्न्ग। द बिफुर् क् जुन्ग गौनि देह हु कोह खलम लसिन जनन्ग ब, जुन्ग बिफुर् क् सोन्ग्ननि जनन्गन्, म्अ जन्गै सुननै, सफ खलम् ननै, म्अ जन्गै बोएल् खलम् ननै, सोन्ग्ननि जनन्गन्। अत जुन्ग बिफुर् क् सोन्ग्ननि जय लसिन, गतअ इ गतअ जुति जय ब्ल, ए जुन्ग देह नि थग्र हु कोह खलम। <hesitation> अत बिफुर् क् जनैनि ग्ब्न् ग्ब्न् ऐदिअ द्न्ग, जय क् सोन्ग्ननि जय, जय क् सल्ननि जय, द जुन्ग बोएल् ब् जेरे <hesitation> जनै थग्र बिलक् बिलक् ऐदिअ थग्र। अत जुन्ग सेअफूद् ब्न्ग ब्ल, <hesitation> सेअफूद् क् जुन्ग सेप्ल ब् गतअ इ जनन्ग, सोन्ग्ननि जनन्ग, म्अ जन्गै सोन्ग् बोएल् खलम् ननै, रु ननै, जनि ब यरे।